Ti óséni, ti ósé la mé ti chjaséni ntihi la mé imá kuéchóxixín sin exi nko hcjasin kuekꞌixin nchóhña chojni nnnnn, kꞌuénchexroa̱n chóxixín sin xí brujo chro a, la mé nchónhña sin ti chjasss, chjasin ntihi la mé kuékichꞌe sin ti ixra̱ a, la nchonhña ti chojniókjé chjasin la mé xra̱hó kuékikjeyá ti jehe sin a, kixin nkojín ixra̱ tjinkoan sin na nkojín sin kꞌuéníhi na o̱ chrán namé kuekichréha sin ti nkexro tjanjon xroa̱n chaxín a na a̱ntsí kuekꞌajichréhe sin ti nkexro xi̱kaha kuekichꞌe ti xra̱ kuènṭé ti jínahña a, na kuekikue̱he sin chíka la ko̱ja̱ la, kaín ti nkehe kuékjanchia na, kantáno na, kitjamá ti jehe sin kixin jehe sin la kuekjenka̱yáxin sin kixin nkojín chojni chehe nkehe jinahña ti jehe sin a, na noxin kꞌuíxehen ti itan kuènṭé díos ti chjasin a la ó tinkákꞌuíxinkí la tsjé sin na kuíto̱he sin ti nkehe náxrjóhan kuekjenka̱yáxin sin a, la ko ti nkehe náxrjóhan. Kuekjichꞌe sin a, na tinkakꞌuíxinkí la, nnn, kꞌuíxinkí si, sin na ti tjenka̱yáxin sin la ti siiin ó má táda kuekichꞌe ti ixra̱ a la kjuankíxin kꞌuén sin la ti sin xjee̱n sin la í kꞌuéchrèhya sin ti nkehe xi̱kaha na xi̱kahó tinkákꞌuítjáña ti nkehe kuekjenka̱yáxin sin ti ósé e, la kja̱xin ti ntihi chjasin na na̱xa̱, na̱xa̱ tjasin ti, ti kié sin tsíkꞌen ichro a la jehe sin na tꞌe̱na sin itsjo na tꞌe̱na sin toxé na tjasihin sin ti nkehe, ti chojni tsíkꞌen chóhen sin itsi chro a, na jehe sin la kjónde chónta sin o̱ chóndahya sin chichaon la sátji sin ijnki tikꞌe̱na sin itsjo kája la ko tsjo láchjon rosa tsjehe kixin tsjasihin sin ti si, sí tsíkꞌen a, la ti nkoña̱o la sátji̱ sin ti no panteo a ntaha tꞌejó sin la kuenté ña̱o ntahó tꞌejó sin tjenka̱yáxin sin kixin nieko sin ti sin tsíkꞌen e, na, kaín sin na̱xa̱. Tjenka̱yáxin xi̱kaha na tꞌe̱na sin nchónhña nkehe tjasin sin, laaa, kaín ti sin familia la tónkotsé la tꞌejó sin na nchechján nkehe tichjan sin nda̱xra la niotosán na, kaín sin tꞌejó sin tjinkitsehe kícho sin na hasta tsjixijnia na ndá xika sin sátji sin ndoe̱ sin, la tꞌejó sin nieko sin kícho sin na, tꞌejó sin na itjo sin na, hasta tsátsínkehe sin ti ña̱o a, na tóchónta sin iso ñao ti kain ti nkehe tꞌe̱na sin a, ndá tsjixijña la tjakjìn sin la nkojín sin la inie sin na, na nkojín la itꞌe sin, kjánchó tꞌe̱na sin nchónhña nkehe íxi morra na, sera na, nchonhña nkehe tꞌe̱na sin ti ña̱o a. Ti chjasin ntihi la mé ti kia tjasin sin la mé ti ña̱o 23 junio la mé ti sin chjasin ntihi la mé tjasin ti nkojín carrera, na o̱ nkojín nti- i, nkojín tsítán sin nkojín torneo á baske̱bool na o̱ futbool. Na tꞌejó sin kasi kuenṭé ña̱o tꞌejó sin ntaha na tsítán sin na hasta ti tso̱jín na, na̱xa̱ tjejó sin ntaha, ti ó tso̱jín tië la mé tónkotsé sin kixin nchexroan sin ti tjaka sin ti castillo a, la tsjixin na, siín isón la ité sin. a̱ndá ti ó ña̱o 24 la mé kja̱xin nchítjén la mé ti sin, ti sin catolico la mé tjasin sin nnn, nkojín misa na, nkojín chájan itji primera comunión na kofirmació na kaín táha la tꞌejó sin nkojín ti puesto tꞌixin ti chjasin a, á nie sin la o̱, o nchexroan sin a̱ndá ti ó tso̱jín la mé tꞌixin ti, ti ité xinta na kja̱xin ntaha na tónkotsé sin nchexroan sin na, na tꞌixin isón na, ti ó tië la chíchꞌe sin kontratar ti grupo yéhyé na ṭónkotsé sin kja̱xin sin nntaha tꞌejó sin ité sin, na hasta, ta̱ tië ndá xika sin.